धति मिरर् मने लित्र ऐन मुन्से सप कलम् तक ए। <hesitation> से न <hesitation> बजरौ मुन्से स्प्रय् मने मिरर् च्लेअनेर् न ने। भ ऐन सप कलम् ग्रन्द। <hesitation> देय् छेमिचल् सोलुतिओन् क लन पे न ने। <hesitation> ऐन उमरि <hesitation> न जिति औकत हन इस गन्ध्। प्रिसि उकर् ब ऐन सप जगन्ध्। <hesitation> न तोक दै से <hesitation> रुमज् ब जिऔ लन ने ब ब। <hesitation> से न बै दै प्रिसि नै जिजिब् ग्लस् क उकर् न है। दु बर सप जगन्ध्। से तो ऐन जिन्गन् प्रिसि स्प्रय् क्र्। जि <hesitation> मिरर् च्लेअनेर् न ने स्प्रय् मने। पपेर् क बिग्ल लन ने स्प्रय् कलम् न ने उकर् न हि जै। <hesitation> भ को जन्ग्सिन् सप जै।